Maro roahy ñy raha afaky ampiasan-teña ñy zavokà: -ñy zavôkà añatiny ñy voankazo. voankazo matavy. misy proteine ro misy vitaminy afaky ataon-teña sakafo; <shushes> manahaky anizay ñy fampiasa ñ'azy an-dàkozy ao. afaky aharon-teña aminy ñy salady manahaky raavin-kazo o. ñy voan-kazo. ñy legimy manahaky anizay avao koa ñy pôma aminy ñy karôty io ;afaky ataon-teña sôsy vinégirety satria.